I koʻu manaʻo aia he ʻelua holoholona i akamai ʻoia no ka leopakiki a me ka ʻaeko keia mai lua holoholona ka leopakiki he wikiwiki a hoʻohana lakou i ka lākou pepeiao a ka ʻaeko ʻo ia ka manu e lana ai ma ka lani a lohe i nā mea i lalo.